Manasa, tara poata tu tetenei ma lia, aliu ma mala skul hanigai. Alia u ron skul na lia u busi han nu katuun i sabeio lia ne mi piou nai lia turu skul na lia u gamon ka tuun turu skul na lia u kopis pouts i han. Taranaha, a mar niatei ni romana e halhal nena mar niatei ni manasa. Moa ta katuun tego hitaguhu has ia tara <hesitation> u raranga u niga tego hala menien tu hihatutsia tu niga i tamlam a galapien tara poata eni. I manasa, turu krismas, e moa ta mar nisasaala tara mar nisasaala tara poata i romana tego ka meilam tara poata i manasa, e ka hats meien kabe a lahisa has a katuun lahisa puku a katuun te ron kamei u ngilngil u kapan tego kato menu u- u krismas u lan u kapan u niga. <hesitation> i manasa has alam a <hesitation> tei han, a poata eni alia u ka noaia i haku a lia u kaia i lemanmanu, i tanamalo. <hesitation> mama tar e laba ramoulam Me hitol pouts ne hagogohe kaba lam u ka pepesa balia ena ka talagia i- i lemanmanu i tanamalo tere habeni, jonathan habeni. Ba lia e kag ba lia e ma skul haniga has gi. <hesitation> u lotu methodist i ron lauu i petats tina ron katein u krismas, i la hasiu u katuun pan ba lam a galapien u tetenei, alam u ka pinpino hasia i han. Te lama te lama, alam ma mala atei sileia, te pan hapopoia u krismas, a saha ka ti selebrate turu krismas. Sinip u krismas e a saha a mining tanen nonei tara man poata eni, balam te ka pinpino talasim. Bate lana, napina a poata alo tara marue hamanasa aliu go skul pouts balia kopis pouts guma i eltupan balia mi hatania pouts tsegu skul. Aliu pa hakapa aliu pan hakapa ba lia me skul pouts gia i eltupan. A man misinari teacher ti ron lala, e kebon i saposa, <hesitation> kelep tuhein i nova. I kout e- kav- Kot i poka, nori u misinari titsia ti lala bate hitaguhu ruma tara niatei tamlam a galapien ri halia. Murunen pouts has bal te hakopis pouts lel hasi gula i tanamalo tuna kau lia tere habeni. Balie ka talag be habenie tara kap ne noulia, u hahinar has alam u ka hobotoe li u toular has tu skul u lam u ka hobotoia tere habeni. Kaba liu la hamurimurila nonei tara poata balie na kag. Balie pan tala gia tara nihilikot tere habeni, te tara kap merien lam. Habeni bara tahol tanen na galapien hastaren, re mosis habeni. Balam te kam turu nineteen nineteen sixty three, aliu ka hamanasa hasia i tanamalo, balie here na tsi hakhakats tar e molo tarere susuluma balam te hengo nema a ats pula te katoia i hahalis tara uelfe sasaiti. U polis i lala mena mena atungura u katuun ti membaia tara uelfe sasaiti hahalis, ena tara poate ni. Balie hakhakats tuun hasig, tarahe toular, toular a kapan, E lu hakapa toukui, e skul hakapaia i scotlan me lana mena lueiena a toukui me kui here talana woda. Balia e pe tuun haseg, noana, te pan koru has noa a pula eni, alia e ranga megou e toular bate mi luenou lia balia tena <noise> mous gia i tanen i moresby kaba e moa, a tsi pula eni e kato pukuia i hahaliis te atung meraian u katuun ti- tima ngilin hol menien het tax tere gov'man. Aliu ka nonei tara poata eni, balia skul talag ba lime turu nineteen sixty four, sixty five, nou turu nineteen sixty four ba e kot e la ba ra noulam kot e la ba raiolam me transper uana tara tana makum. Okay, alia u skul talaia i- i tanamalo tara skul e kaia i kotolana i palohus bu, nineteen sixty nine balam e transper talauam i scotlan alam u na a- aten talea u grade six scotlan. Ba lam e ka mi scotlan me <noise> kam, poata eni e john taufa e ka has, ka me kapiana koru hase noulia ah, balam e ka haniga talam ba nonei e hala hase nelia a toukui me ranga tala me noulia, batholomiu lia e ngilega alo- alo e bos rema tsi alo e tara kap rema u len ri roroenang, selau, haku, nova, ni halia. Alo e lida moq i taren na lo e tara kap ra moen na lo has a koaia masta. Ba lia e ranga megu e john taufa, alia ema katokatoegi u koaia, e nigana, alia e katoegou u koaia, kaba alo e solo tuun me men, alo e solo tuun mem a koaia masta, koaia alia te kondak egoen na lia te hakoaia gou. Balam e kam- kam ba toa poata hamanasa be john taufa ena katea u lotu i hapan, kaba nonei tara bongbong eni alo- alo u golala uama turu biris balia mi totobug, totobug ba nonei E john taufa e la ruma bara skipa turu moto me sabe rialia i kotolana be taufa e rangate noulia, batholomiu, alo tara hakapema i hapan? Na lia, ah alia u tara hakapema i hapan, ka lo e ngilin osam? Balia e hatei hase gen kaba alia u moa tu hapalis tego na lotu me lia, e nigana, john taufa tala te rangana, moa ta ka tanen lama mi osa alo e pasendia tuun mou. Balia ena osa talag balam, lam e lam i hapan, u lotu tara nain oklok i hapan, ba lam ena tuku lasim ba belo te sakana be taufa te hasogena a man bilas tanen ba nori te lar turu lotu balia te kaka gi i haus pasta. Balia te ka lasig ka kag bu lotu te kapana, ba nori e kator balam e nou talam, lam e noum, nou hakapam balam ena lu poutsem u matu me la talauam i petats. john taufa ega na kato u lotu tara three oklok i petats, balam ena osam be la sokun toa mula i petats tara poata eni, three oklok be taufa te katena u lotu. Alia u ma la has ii turu lotu tara poata eni, balia ka las gi kotolana, Roroia i kotolana untunana te kapaia u lotu balam e na nou hoboto has mi <hesitation> tara tsi kann nou ti reri a kongrigation i petats. Ba lam e nou hakapam, balam e kopis pouts hamanasa muma i scotlan. La pouts muma i scotlan ba lam ena kaam ba <hesitation> poate ni <hesitation> e ka hasimia <hesitation> u wokman, u katuun kui ri tulein platasion i ron la hasima i ron la hasima bate mi lotu hasir tara man sandei. ba toa poate <hesitation> a toa pasta ni poka mi kato talena u lotu, katena u lotu balam e lotum, lotu hakapan ba nonei alam e lakasam ba nonei tare noulia me rangatana, alo e kui mi platesin?. Na lia, e moa, alia a sumatin, kalo a pien ni me, alia a pien ni haku. Aa, alia e ngo lasegi lo a toun marara, Na lia e moa, alia a toun haku. Balam e kam ba, marama tere taufa te tahul hamanase nou lam, la muma, balam ena nou gono tala me men i luma tere minista, na matsi katuun ri tulein plantasin ti ron lama turu lotu balam ena noum. Lam u ron nou hakapa bate la kalakala hasim. <hesitation> toa poata has a lam u skul be taufa te sakena belu, poata te kapaia u skul balam e luema man toukui ka belu e saka bala te ka noa hasmia tara man makumun susoho tam lam. Be taufa te lagi hahanena tego hasesei ua malam ba nonei e raharaha talana, ba lam a galapien ra i haku e hagou tuku talam be taufa e taptapala tala ranou lam- taptapala renoulam me hatei talana. Poata te sakana belun kui a limiou e mas la boroboro muma taraha alam ma atei silei a- a mats saha matsi rul ti kukuti i scotlan, alam u tsimus tala. A poata eni u skul e na haniga, alam u nou has ia tara bulmakau, a manka te heis la na misin. Toa poata Alam u atung a toa kau balam e, balia ne ts'toa pien ni petats ats pien enie ma ron kalatai a matanen e kiou a solonen e hinasun, balam e alia e kato gono megien a kau balam e sis talema a kau balam e hasohema kau, muruna ti sis- sis hakapa meni a pikpiku nen balame hake men, kope men u- u tonam e nap u tabina u lan. ba bongbong turu taina u la balam e pupu talemen me popo hatetenei men me raku taler. A galapien e rakue ren, turu sararei tala tara bong hamanasa, bu sandei turu lotu pan, petats i lama, a tung i lala, poka i lama na u len ri hapan i la sila balam ena nou talem nonei a raku bulmakau tu kati lam tara poata eni. Ba nori e masar, a poata eni tara bong tanen, alam u kato hasi u trama, trama ba lie ek hasega tsi aliu kato tatate hasi a pien tere king. E king e ka mei a toa pien tahol`ema <hesitation> ron rangai ne ma ron sasaalai. Ba lie ek talegu nonei, Nonei a prinses, kaba a king e, bu stori tu akti lam a king e ranga tala me poeiena, alie ngileg alimiou e kato hamase miou a pien tar. Pien tar ena mala gol nei ne na mala sasaala nei. Katuun te kato hagol noen e tule nou a pien tar. Ba lam e kato talem u trama, e gordon mamis te hahatuts rilam nonu nonu trame ni. Balam e kato talasim, a man hagol ti kati a prinses na mala gol ii. Be jamis tabis e la tala menama ats pala tanen, nonei e loteiema a pan nen a iena me hatö tala nama me tataala tala nama me sila tala nama te gum ia prinses ba prinses e gol talana, golna, golna me gol talasina me, a king e masa talana, puo, alö e kato hamasemula pien tar, alöe kato hagolgole mulen,. Alie toan hengoe lasig te gol uana a pien tar i romana na lö e tulo lase men. Moa lel ti gol uu katuun uu, masa koru mei nonats ats hirata ti kati lam tara poate ni, ena. Ba poatan hakapa turu krismas e susuku talana, A tsihoun hakapa tamlam turu skul e susuku talana tego la pouts uu lam tara man han ba, tolala ni solomon e la nama me hosa rena a roroinang. O samatu e la nama me hosa rena a roroinang ba nori e lar, balam e kuma sem ats pewel song taren, ats kuman pewel ba nori e lar balam e molo tabe hakapa t'spon mem ti lau a galapien ri kieta. Na galapien ri selau i la has balam te ka talam, alam u hahaloso talei a man kanu tego suei lam balam te la poutsum tara man han tamlam. Nonei a poata eni, turu nineteen seventy hamanasa balie la tala guma i han, ali mu ka hamanasa tali han tu tania has ia lia balia e la talag tara touki i panguna mena kui, ena. <noise>